आजकल के जमाना में लोगन के काम से फुर्सत <noise> नहीं बा। लोग दिन दिन भर ऑफिस में चाहे अपने काम वाले जगहिए पे रही जाले। <noise> उनके घरे आएले के समय नहीं मिले ला और उनके परिवार और करीबी लोगन के उनके कउनो समय नहीं मिली पावेला। एह नाते परिवार और काम के संतुलन बनावे खातिर एक ठो रूटीन बना लेवक चाही जेसे ई पता चले कि उनके केतना घण्टा काम पे देवेक बा और केतना घण्टा अपने परिवार पे देवेक बा। अइसन कइले <noise> हम्मन के कमाओ नहीं रुकी और परिवारिको जिम्मेदारी के <hesitation> निर्वहन साथ -साथ होखल करी। समय के सही प्रकार से आवंटन कइ के निजी जीवन और काम <hesitation> के जीवन में संतुलन बनावल जा सकेला। समय के <hesitation> सही ढंग से आवंटन ही संतुलित जीवन के रहस्य है।